Ay asila tar لون ga dolimo wala بني ادم takalaka dolimo بني ادم ingir wadhang meankaki asila dolimo tar لون aiga بني ادم ragragka jilinke ragraikon mashan masha nourin wala mashaimoni wala nouraimoni.